אנה כנסמע בזאף לאנואע עלא חסאב נהאר ו עלא חסאב למזאג פי צבאה כנמיל שוייא ללגרנאטי חית כיעטיני להדוא ו לטרכיז פי לוויקאנד שעבי כירזעני לפרח דיאל לאעראס כתלקאני כנסמע לחמיד זוהיר ו hatta לRock לקדים ו לא שוייא דיאל למוסיקא לשרקיה מכנכולש ליהא לא ו ולכין למוסיקא לאנדולוסיה ו ליהודיה למגרביה באקי ענדهوم מקאם ח׳אס.